Sauterìu culasiun, cuandi m'ausu la matin suvent ai pa fam e mangiu pa, pöi mangiu pi tart, a des ure o unz'ure